I tao diavitsika tsika atoy agnamiko tao efatsy amby ropolo sy roa arivo toy da midika ho fataterahany fisegna; fataterany vetsivetsy tegna anaty tegna agny tao ny tao ny fahombiaza koa i la agnamiko manoka